Sɛ mosͻ mo "phone" na ͻmmba a, mpɛn pii no monkͻhwɛ a nna edum akyɛr ntsi. Ntsi medze bͻkͻ ekesi do. Medze si do na sɛ ͻmmba so a, dza meyɛ nye dɛ medze kɛma hͻn a wosiesie "phone" ma wͻfekyer fekyer wͻyɛ no yie ma me. Wowie no dɛm a mutua hͻn kaw na megye m'adze ba fie bedzi mo dwuma. Ntsi mo "phone" nnsͻ a, adze a meyɛ nyi.